Ko vichí iten chí o dikan ta koa xá anriviiyodia iniyodia iten ta koo vixhíi kini chi o dikan tu ta xa vixhíi, ho juumm.